Waaw ñun de suñ cosaan de bëriwut lu ma ci ñàkk a neex. Kaanaa li ma ci gën a neex mooy paska suñ cosaan ñun bay lañ xam, bay <hesitation> moom lañ xam, te mooy suñ cosaan bi gën a dëgër ak dem jàngi ñów dem liggéeyi. Waaw jàngi bi neex na ma lool sax, bay bi neex na ma. Liggéey bi tamit, lu ma sopp la, lu ma neex la. Te yenn façon colin yi ñuy soloo yépp lu ma neex la. <noise> waaw sun cosaan moom <noise> barina lu ma ci neex. Waaye man nañ ci jël yooyu noonu nga xam ne <hesitation> neex na ma lool sax, te dañoo gëm culture, dañoo gëm aada, te ñun suñ aada <hesitation> ku la sa kilifa <hesitation> nga nuyu ko nii ak sol dàll sax ñun loolu suñu suñu suñu cosaan daanaka fonkunu ko. Ku ci nuyu sa kilifadangay futti say dàll; muy bu góor bi, muy bu jigéen bi. Loolu moom li ma ci gën a neex loolu la.